Aloa o rosso o l'é o cô do feugo o l'é o cô da rexistensa di partigen. O l'é o cô da lòtta e da fòrsa ch'a se mette inte unna cösa pe poeila ottegnî. Ma soviatutto o rosso o l'é o cô pe mi eh o cô de l'amô. L'é pe quello che tante vòtte ô metto da arente a-o cô da lòtta e da liberaçion perché tante vòtte un grande amô o l'é unna lòtta ascì ma apeu quande s'arriva ò l'obiettivo a l'é pròpio unna cösa belliscima.